شارټس د نارینه‌وو لپاره عام دي. وان پېس د ښځو د لامبو لباس دی. بیکني د دوبي لامبو لپاره کارېږي. راسټ ګارډس د لمر ضد محافظت کوي. بورډ شارټس د ساحل او سرفنګ لپاره مناسب دي. لامبو خولۍ د ویښتو ساتنې لپاره ده